பெரும்பாலான உளவியலாளர்களின் கூற்றுப்படி, முழுமையான அல்லது முழுமையான மகிழ்ச்சியை அடைவது யதார்த்தமாக சாத்தியமில்லை, ஏனெனில் மகிழ்ச்சி என்பது வாழ்க்கைச் சூழல்கள் மற்றும் மரபியல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படும் ஏற்ற இறக்கமான உணர்ச்சியாகும். இருப்பினும், தனிநபர்கள் நேர்மறையான பழக்கவழக்கங்களை வளர்த்து, ஆரோக்கியமான மனநிலையைப் பேணுதல் மற்றும் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் செயல்களில் தீவிரமாக ஈடுபடுவதன் மூலம் அவர்களின் ஒட்டுமொத்த மகிழ்ச்சியின் அளவை கணிசமாக அதிகரிக்க முடியும். நன்றியுணர்வு நடைமுறைகள், நினைவாற்றல் மற்றும் யதார்த்தமான இலக்குகளை அமைத்தல் போன்ற நுட்பங்கள் தனிநபர்கள் மிகவும் நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தை வளர்க்கவும் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கவும் உதவும்.